Mmm. ña tani kain nrave tá ho o on. ho tiempo ña vichii ta ho tiempo ña ini, ta tiempo ña ini tá dungu abril, mayo na tiempo ña ini, ta ta tiempo kon davii du. junio xin julio, agosto tata tiempo ña vichi kini ngu ho o on. noviembre ña diciembre ña vichi kini.